Yuo ace nacie gani agə mənna kuli kala ‘an kainuwa rə jau, ga damma kulie kiemində diendə məncəauawga kulie ngəna kainowa, mini banti, yə cəana minie, kulie ngamu ngə məcəanaugu ago məcəanguaga, ngamu ngə yəcəanəga həloyiyo yuoya həlouib mbaga diengə yayala ngə fuan kainorə jau ngə damu na yedəna məcəanaw fu’an kainowa ma, yuoyu yangwə leulie ngəde kainoma, huinnəya, ace jauro acəal kalarə jau, dien ya’al ga lugu cie yecəanəga mallum kolo ciengə malaga nawunay fu’anga denay go fuguray ngənay ga hirnəya yu cəanaga fu minie mbaga ace duguay fu arəgənaw, wuce denan fu’an hiu fu’anja ga yəriya, mbuga ace arraw dau ngə waga də mallun ngaguay ga, ga nawuna ga yayə llə kulurə kala ‘an sabba nahahie gabon rəngə wako wakol kuluə ga waw ga wucegə mallanu ngaray ga mallum kdlan nawuni fu shirə adə gəre dou kalan, jaura watnəndə kalah kainawa ga wako fu’u, ace yu dam wanəngə kuliengə nhəmya akulja ga nal nula agoya, illuoyiya, wu wanə die. Ga yuoyo wate do kuliengə huinnə, kulie gəre kainowa huində dan dandə kulie ngana gə wanə diendə məcəanawa kulie ngna kainowa cie akual, gəre dau’a humu’an kuraw narə ga yuro ngəa, kulie kimie yo jauro kalan danugoe acəal kala dabba gəre kala, dou whangə gə dəranmu yuo dəran yumu kalan kui no ngə kalan natəmagagu ngwə kainowa dou whangə gə yuo dəran yoyumu, kulie yu diendə guluwa, nguud bədə ngwə, gal gagegiə habungə namat gəra guro gal gatə magan ngwə kala gujugucie akual, ngə ma̱cəanaw kulie, ngn kulie kainocie akul yuoyu yangwə huin kuilie ngəda ngədaya kwata kwata dou kulie ngəde dou dabba ləman gərə kaino jəkə dau huin kiyi yo mu helloyi yuerə yu kulie kaino ngə namautə kagura damatə budu ngwə gal gayel ngundə budu ngwə kalan ga’a yo kəne humu’an nanie gan ngəa.